<noise> וואס א צווענגל ווערט גענוצט פאר. א צווענגל ווערט גענוצט פאר עפעס וואס מ'וויל טוהן וואס מ'קען נישט טוהן מיט די הענט מ'דארף עפעס שטערקער פון די הא- ענט עס צו קענען טוהן. א צווענגל, נמשל אויב מ'וויל עפעס ארויסדרייען אדער אנכאפן זייער שטארק אדער ארויסשלעפן קען מען א- אראפ- מיט די צווענגל וואס איז שטערקער פון די הענט עס געבן- עס טוהן מיט- צוזאמען מיט די צווענגל.